Jeta ko kua salsa reta ñoguɨnoi erei amombeuta jaeko salsa holandesa, salsa bechi, bechamel, salsa <hesitation> beloute jokogui española jare salsa de tomate jokogui oime iru ñoguɨnoi reta ye jae kua reta jae ko omo jegatu tembiu va